كان الوظع مبهر جدا، ووظع <hesitation> فيه الظحكة تطلع فيها من قلبك وكانت أجواء مميزة جدا، وأجواء تفتح النفس، وأجواء الواحد يتمنى أن تعيد مراراً وتكراراً، كانت أجواء مميزة يعني أجواء فيها البراءة.